<noise> Oire vaovio oapa ruipapai <noise> vo vutao oa oa oa epao oaia oevu toupaivoi vo vutao. Evara virata eakoro virutu ruipapai vo vutao ia, evo kovorovi ragaa oo- ora puraoro urio vio, varao kakau kovoro ora via ia uriovio ora ururu paoro. Uvare viapau oiso uvai epao uva vori oupa uera, ari eake via eva, vivaro aita eva aue eakea vaoita oa ira pairara tavipaoro uriopa erao. Viapau oiso ari karoaroa ita eva, vaita eva oia aue independence oupere. Iuu oare taviparai ra eva eva rekokoko oro ia urio vio vigei rutu. Iu uva evapa evapa ruipapa ra evaia uriovio. Reasi pa vo vutao evo kovoro ragaia uriovio. Reasi pa vo vutao evo kovoro ragaia uriovio, koroavi, eakerovi kavura eake. evo kovoro viraga purapaoro uriovio. Vao ia oia vari, poupe oro urio paviei. Viapau oiso eake kovoroa, varao rutu eake varao ora purapa rivora evarare ovauu. Evapa ruipapai vovutao raa evavi ragaia uriovio ra, vari kekeoro uriou vari oaia vori oupauera aue vira raga tututupie pavira. Viapau oiso oai oai ei- irai ei ira uva vuva vitavi tavisa urio rovere ari vigei raga ita vao vo vutao. Viapau oiso irai uvaiva urio rovere arai vi tavisa vigei a- vigei ia toupaivoi, viapau oiso, oiso irai uvaiva urio rovere ari ora vigei ragaa vao, oravigei ia kovooro urio paviei. Oiso vaa eva eisi oa tavipavoi ra evo kovoro viragai ia aue oro uriovio, kovo ara vai porata varao vavoiso maket uupasa avapataera, ora evaravi evo kovorovi puraoro uriota, ravara ia vori oupataera tuvutuvuke vira, viapau oiso opesi avaiei vosa eisi evo kovoro via ora ururu oro uriou, ari evara, evaa poupie ovoi parii, ravaia tarai uriou ra va puraparivora touvira aia. Viapau oiso opeisiavai ei evaia, vosa evo kovorovi purapaoro uriou. Viapau ra viapau, oaia taviparai oiso, evoa viraga guru oro urio patai kovo aravi raga purapaoro. Eisi.